Karazagna légume hoagniko isagn'andro miaro fruit na voankazo mety akeke amin-dimy karazagna ake, légume mety telo karazagna ake matetiky tegna hagniko fa fruit ndraiky mety malagny telo karazagna ake ka˂ hesitation˃ hamaroagny mety fruit maromarogna légume